<hesitation> egasi engiya ing'anchete, neye yo koorema mogondo nasimeka ebituma, nasimeka ching'ende, obori, nagesa, naonia, nanyora chibesa, natuga- natugaa chingoko, chiabeka amagena naonia, nanyora chibesa, natuge ende chingondi, naonia, nanyora chibesa.